este giedz c̲h̲al lni marse c̲h̲ak lni di ga giedz marse xgit minn tante xgit mingol, xgit minngol basque y xgit minndoꞌ win y xgit unaꞌ lëꞌ konda lëꞌ minn c̲h̲uꞌnn gan premio c̲h̲uꞌnn minndoꞌ gan chib o minngol c̲h̲uꞌnn gan ngon y unaꞌna c̲h̲uꞌnn gan ngon y chib es kad or lëꞌ lni c̲h̲ak marzo xgit minn minndoꞌ win y minngol unaꞌ xgit c̲h̲uꞌnn gan ngon c̲h̲uꞌnn gan minndoꞌ win xkakga c̲h̲uꞌnn gan c̲h̲ib c̲h̲uꞌnn kë gilugut xgit basque xgit c̲h̲al ti lni giedz xkakga c̲h̲uꞌnn minn xgitaga ic̲h̲ë minn, ic̲h̲ë minndoꞌ win ic̲h̲ë mingol o unaꞌ xgit lo mismo lëꞌkga c̲h̲uꞌnnaga gan ngon chib. Leꞌy c̱h̲aka misgiaꞌl c̲h̲ak lni c̲h̲ak c̲h̲ak xkakga xgitzë minn lëꞌkga gunuka c̲h̲uꞌnn gan.